Mazava hoazy fa afaky mampiasa gny teknolojia gn'olo aloha zany hampitomboany, hagnaa- hagnatsarany hagnasoavany gny fahezany mahandro. Ohatsy zao misy regny pages facebook regny, cookist; amy youtube ao feno tutoriel. Izy io tsika tsy voatery hoe afaky mandeha amy toera firenena hafa agny ka mba hahitava gny kolontsaina fandrahoa hafa ara-paharazan'ny gny tanàna hafa koa. Da magnenty amy gny internet ao.